Ovinaa mbi mbizera okumuna movandu poo mbi mbindjitjatera okumuna movandu tjinene nao tuu veraal momo mo tungurisa otjina tjokutjavii omundu usoku usokuu usokukaravi kutjavii uso kukaravi kutja mekutjatere poo mena kutjavii ovandu avehe twaungurwa omwano mbutwaungurwa katwaungurwa tjimwe posia ovandu ovengi tuno tjina tjoku kondjisa okutoora omundu okutwamo mokaa moka moka moka mokana mo mokanakwee kumomunu kutjavii aahaa omundu ngwi maso kusana ngwi posia omundu auhe waungurwa omwanowe mbwaungurwa i mukuru okutja otjina otjinene nene tjimbii zera okumuna movandu okuyakurasana handaku ovandu tuyenena okuyakurasana atja katja tukara novina ovingi mbitukaa navyo kunaa kuno kuno vakwetu mbutukara pamwe menatja tjinene ovandu katuvanga okuyakurasana tuvanga kutja omundu auhe ngaungure omwano mbumovanga poo kutja omutenakwee kutja omwanguwee poo erumbirwee poo iho, onyoko aruhe uvanga kutjavii ngaungure nai poo ngatjite nai posia otjinatjo katjii kaa kaka hepero toho otjinene irira kutjavii nandaku tuyenena okuyakurasana atjairira otjina otjiwa Mbimuna tjinene omundu auhe uya nongaroye amu kokutja aee ongaro yandje ondjimaisora kombanda omundu ngwina posia omundu ngwina noho maso kutoora ongaro yandje aa ae asanisa koo mehee asanisa tjimuna indji yandje tjikara mena kutjavii porumwe hina kumutumba navi poo nao tjarwe noho tjimbivanga okumuna movandu tjinene tjimbe tjimbivanga okumuna movandu tjinene okwisirasana tjiri tjiri otjina tjo otjina tjituu mena kutjavi twaungurwa kombanda ouye kapena mundu nguri oo oo operende operesende esere uriri mena kutjavi omundu auhe uvanga aruhe tuu mokaa motataiza twaungurwa oundu motataiza uriri mo mo momwinyo motataiza okutja nandaku tuyenena oku okutjindaa okwisirasana mo mo mokukara mena kutjavii otjina otjiwa noho tjimo oo oo oo otjina otjiwa tjiuyenena okumuna momundu okwisira mehee kona kutja aruhe moso kwisira kutja okuyandjera kutja omundu ngakaende kombanda mehee kombanda yoe posia otjina tjitjiyenena okuku okuvatera kutjavi ove nangae muhuka aandini kutja omundu wekuzunda ove handje waisire kona kuyaruraperapo vina eembimatjiti. Tjamba noho kona kutjita pozondunge indoze posia momuvatere morivatere omuni mehee ingo kwisira okukaa nokwisira momwinyowee ikuvatera ove omuni, yaa otjina tjarwe noho tjimbi tjiimbasu mehee tjiuu tjiuvanga okumuna movandu okuu oku oku ondengero tjiri tjiri ondengero kwami otjina tjinene mena kutjavii okuhena ondengero ka ovina ovingi katuyenene oku koyenene oku okungura kwenomundu mehee moungura posia tjipehina ndengero ovina ovingi kaa ka ka koenene okukaenda koenene okukaenda komurungu poo koenene oku okungura otjina owamo mbumoso kungura ove tjimuna weya peno mwatje omwatje ngwi keno ndengero nomunene poo ndengero naove okutja nangae kanaa mungura mena kutja handje indji ondengero kaip, okutja tjaamba ovandu vetu va vakandino ondengero tuvanga okwisapo tjiri tjiri tjiri ondengero otjina otjinene navi nangae ondengero kwami mbimuna kutja otjina otjinahepero kombandaa otjimariva okutja ootjina otjinene hambo tjarwe okutjindasana nokusuverasana ove tjimoo mena tjavi omundu auhe ami pumeuu po pumee Pumesekama poo ove pumosekama kaa kawete tuvemwe, okutja ove tjiwatjiwa kutja metjindi omundu ngwi mehee kutja kamunduwee poo mundu warwe uriri makapita otjina tjinene nu okukaa norusuvero momutimawe poo kukaa nokuu okuyakura omudnu warwe mehee otjina otji otjina tjimbivanga okumuna hambo tjina tjarwe noho otjiwa ondjoroka oo oo okukaa nondjoroka momurunguwee mehee tunomauzeu omundu auhe uno mauzeu nu atuhe tukaenda nomauzeu posia konovanga kutja nambano onguu ongurianga nao mo mo mo mo mo mo momivanda vyo tjihuro okutja moso kukondjisa oku oku oku okuyora yora mena kutja okuyora yora kuvatera kutja omundu ingo warwe ukaa ukaa okuhungira kumwe poo kukaa nokuserekarera nangae porumwe wari amoso kupura otjina nambano mundu ngo warwe wapindike poo kena kuvanga okukuzira nawa okutja mwakarira okuheno kono kutjiwa weya poruveze moso kupura ovina mbimosokupura wakarira okuundja ozoiri mbari handje nao otjina tjiuhenatjo tju tju tjiuhena kuyandja komukwenu tjimamuyene ku kutja tuhupe nawa kutja omundu auhe makare noupupu momwinyo. Iyaa yarwe noho ndjimbi ndjimbivanga okumuna movandu ndjimbihamunu ok oku okuu oku oku okutarera okutarera tjimuna tjimotja omundu warwe ma ma makaenda poo uri mouzeu poo ma ma ma ma ma mahakanwa otjina poo ongwae tjiuhina kuvatera poo ngwae tjiuhino kutjaera oo oo otjina tjituhina ombatero tuno tjina tjokutarera nukuu nokuyandja kutja ayee kamauzeu yandje poo mundu keno kaami poo okutja otjiusa otjina ngunda atjiri mbo mene yoye uriri matji matji haamwa omundu maihamenwa mbo mene yoye kona kuvatera okutja tjiri andaku tuno mbepo ndjo yokuvaterasana ovinoo ovina ovingi atja tuu atja tutaara mehee andaku otji posia otjina otjiwa tjimbivanga okumuna otjina tjitjindjitjatera noho tjimbamunu momundu tjimaa tjimavatere omundu warwekeno kunyekerera.